أفضل فقدان السمع على البصر عشان البصر بيساعدني عشان يشوف العالم من حولي، وأتفاعل مع الناس وأستمتع بالطبيعة والفنون <hesitation> بس فقدان السمع بيكون تحدي، بس إنه بيسمح لي بستمر في رؤية أشياء جميلة وتواصل -بط- و وتواصل بطرق أخرى مثل القراءة وكتابة البصر بيواريني العالم بشكل أكبر من السمع، و فلذلك بختار إني أفقد سمعي.